Nti mmoa so tim de nyansaa bi a bɛwɔ ma nketewa na a bɛdi akyire no anaa nkyirimma anaa? Aane ɔyɛ nokorɛ. Mmoa so tim yɛ saa. Sɛdeɛ nnipa wo ne yɔnko anaa ɔwo ne ba ne ɔne ne wɔ fie a ɔkyerɛkyerɛ no nnoɔma bi a ne ba ne nso bɛhu ne n’ani abie wɔ nnoɔma bi ho ne ɔno so n’ani ada hɔ wɔ nnoɔma bi ho no, saa ne mmoa so yɛ nti nnansa yi bi koraa yɛkɔɔ nsrahwɛ wɔ Fiema no, baabi a nnoe ne wɔ no, wobɛtim aahu sɛ, sɛ wode aduane ma bɛ a, anaa wode aduane to hɔ sɛ bɛmmɛfa a, wobɛhu sɛ panyini pa ara wom a ɔso no, ɔno ne di kane ba. Ɔba ne waabɛdi aduane ne bi ansa nkaeɛfoɔ no aayɛ dɛ aabɛdi nti ne nyinaa ɔɔkyerɛ yɛ sɛ, panyini wɔ fie ne bibi ba a, ɔwɔ sɔ panyini no di kan bisa, hum yɛ nhwehwɛmu ansa ɔbɛma nketewa ne bi a, wama bɛ bi nti mmoa so bɛwɔ kwan a bɛfa so a bɛde nyansaa ne nimdeɛ a bɛwɔ ma nketewa a na a bɛdi bɛ akyi no.